סקעפאלדינג ווערט גענוצט צו <hesitation> <noise> העלפן ארבעטערס וואס ס'בויען אדער גרויסע בנינים אדער ב- <noise> בריקן אדער אזעלכע מינע זאכן צו קענען צוקומען אדער צו פלעצער וואס זענען זייער שווער צו אנקומען צו, אדער צו קענען אנקומען צו- אין די הייעך, צו קענען ב- העל- ענדיגן בויען פון די הייעך.